Pues juech dun jajpyë yë adyun yë nyënëmyë nak espagueti yëch dun okyanyë juëbyë y jue nak yë adyun jawi'in este në myaj yëbëkëp jadunt's yë, yë sopa dun myaj kuxidëp manytë dun myaj pësëmëp y tyam awi'inkë este kon, cebolla, myaj yabëkëp jedun y jadunt's este este licuadora am padakëp jadunt's we'en du kyojyë jayxon manyt's awi'inkë sopa padakëp ma sarten jadunt's yë yë kon dun myaj kutemëp jadunt's nëkx kyojnë jadunt's queso mëd crema padakëp jadunt's nak espagueti yadyun.